Mba ampiheña siramamy amy sakafo. Tsy mino rano-mboakazo zañy añao fa voankazo avao no haniñao da raño madio avao no hiñomiñao. Bakeo amizay koa dite na kafe iñy tsy asia siramamy oñomy amizao avao da hañihañitsy amy dite iñy avao no da mañana- teña.